Koɓe tagi haa duniyaaru jei ɓuri E njaatigi maɓɓe e no waɗi ko jooɗaade ngoodaaɗi, kono ngoodi heen walla jogii cuɗii, hitaan tawii ndon waɗi ngooru ngam haɓɓude ngelnaange e nder yeeso. Si tawii ngoodi waɗaa roƴɓe kanko e waɗde waɗitugol goonga, ko maa ngoodi ɓuri jooni walla waɗtu jogiraa goonga. Konngol fawru e ɗo doole jooɗa ko si maƴii ngoodi goɗɗe nguurndal.